﻿Naaba nyine obwiire bwangye ntiine emirimo mingi yokukora ndakira kuhurira <hesitation> ebyeshongoro, ngyende nzaaneho akapiira, nshome obutabo bwaangye, <hesitation> naaba ndi kushoma obutabo bwangye ndaba nshemeriirwe munonga ndaba ndi kweyongyera ahabwengye, amagezi mumutwe agarabaasa nkokunyamba omunshonga zitari zimwe na zimwe kandi akapiira ko ndakakunda munonga munonga, ndenda nkazaane nshemererwe nfune banywaani bangye twekunde tunyweze emikago yeitu na nekindi <hesitation> mubweshongoro nobwokunyamba nkomutwe gwangye namara nkokushoma, mbanze mpumuremu kakye, mpumuze obwonko kakye <hesitation>